الشخصية التاريخية الي تعجبني هي شخصية عمر ابن الخطاب، لان هي شخصية شجاعة وملهمة ، لان تجتمع بيها صفات العدل والكرم - والفتوحات الي صاغت كلتا بزمن عمر ابن الخطاب فكان-كانت الادارة الي يديرا للدولة ادارة مثالية